दुसरेके असर ना करके जीवन जीन सम्भव ना हए काहेकी मानव जीवन सामाजिक और परिस्थितिकी ताहिँ अन्तरसम्बन्धित हए । हर आदमिकि क्रियाकलाप और निर्णय दुसरेन्की जीवनमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पाडन सकत हए । आदमी सामाजिक प्रान्–प्राणी हएँ और हमर व्यवहारन्से परिवार, संगी और समुदायमे प्रभाव पडत हए । व्यक्तिगत गतिविधि जैसे खानु खानो और यातायात प्रयोग करनिया कामन्से प्राकृतिक वातावरणमे असर पडन सकत हए । जोसे सम्पूर्ण परिस्थितिन्की तन्त्रमे प्रभाव पुगत हए ।